कनाडा की संस्कृति बहुत विविध और समृद्ध छा। यख की संस्कृति माजी फ्रांसिसी और अंग्रजी द्वियो कु प्रभाव छ। खास क्री डीएस क्यूबेक माजी। कनाड़ा माजी काई आदिवासी समुदाय भी छन जंकी अपनी अदभुत परंपरा छन.यख कु संगीत कला और नाच काई संस्कृति कु जोड छ। खेल माजी यख हॉकी और बालीबॉल भूत लोकप्रिय छन।